Naŋ ma gis nii, mànke naa nelaw be damaa tëdd ba bët set duma nelaw moo ngi lebal suma dundu gi sonal na ma lool. Làmbatu naa loppitaal bu nekk fu ma tollu nii sax, moom laa da bugg a ñëw waajal nii sax ndax seen oppitaal bi amul gfarabi nelaw. Man duma de nelaw bam doy, duma de lekk bam doy. Lekk, soo gisee ma lekk bam bam bam suur xam ni dama jënd garab appétit ci pharmacie bi. Su jeexee rekk dellu naa suma palaas. Loolu jaaxal na ma lool suma dundu bi, sonal na ma tamit paska am na ñam yoo xam ni su ma ko buggee sax dama ko dee bugg pour lekk ko waaye genre <hesitation> genre yi nga xam ni temps yi ma amul appétit pour naan dinaa ko bugg a lekk te duma ci man am li ngaa xam ne daf amay suur. Lekk <hesitation> nelaw moom nelaw moom dama ñàkk nelaw. Mun naa tëdda ba bët set duma nelaw te doo gis bëccëg ma tëdd nelaw, doo ko gis. Soo ko gisee rekk xamal ni kii dafa feebar wérul. Suma dundu bi yàgga na si lool bam bàyyee xel, ba ma nekkee jànq ak genre bi ma sëy yàgga na si man lool, loolu yàgga na si man ba tey, oppitaal bu ma dem jàmbat naa ko fa. Dañ may woo demal jëli. Suñ checker suma deret ma ni su fekkee deret bi moo mànke, ñu ne ma sa deret bi mànke na, te yow sa dereet bi sax dafa baax. Li lay teree nelaw mooy danga bari xalaat. Li ngay xalaat. Ma ni leen. Soo gisee ngay xalaat, soo gisee ngay xalaat dangaa ñàkk a nelaw. Xam nga boo tëddee rekk nga am nelaw, xam nga amoo looy xalaat fim ne nii dangay nelaw. Waaye boo gisee seen xalaat bi di bare, ñàkk a nelaw dafay waral xalaat bu bare guddi paska soo nelaw dangay di xalaat rekk sa xel di daj lii di baaje di baaje. Lolu dafaay tax sax man amoo time. Damaay ñàkk yaram soo ma gisee damay làqatu nga xam ne. Soo gisee temps yii ma am yaram tuuti dangaa xam ne time boobu damaa am garabui appétit ma koy naan. Soo gisee may bugg di nelaw tuuti waaye léegi-lee damay nelaw. Waaye pour ma nelaw ba bët set xaw ma kañ laa ko kañ laa ko gëj a am suma dundu gi. Waaw loolu moom suma dundu lu ma interest la.